Ia eka raha ohatra anahy manokana dia tokony afaka ma- mampiasa teknolojia ny olona ahafahany mahandro hanina ohanina. A <hesitation> afaka mampiasa an'izany izy satria a <hesitation> hita ao amin'ny teknolojia igny aby a ny raha ilaina marobe na momba ny sakafo izany na momba ny raha ilaina amin'ny fiainana. Dia izay no a <hesitation> ahafahan'ny olona <hesitation> mampiasa tekonolojia.